संगीत तो बहुत प्रकार के होत हेन्गे। जो की संस्कृति शैली और परम्परागत धारा के आधार पर बदलत रहत हेन्गे। जिमे से कछु तो मोये पता हेन्गे जो मै बता रही हुंगी। भारतीय संगीत, पॉप संगीत, रॉक संगीत, ब्लू संगीत, जॅज संगीत, क्लासिकल संगीत, फॉक संगीत, रैप संगीत। हिप-हॉप संगीत, इलेक्ट्रॉनिक डांस संगीत, कंट्री संगीत, बॉलीवुड संगीत, सिंगर साँग राइटिंग संगीत। मेटा संगीत और। ई कछु प्रकार के संगीत हेन्गे जो मुझे पता हेन्गे। और इनमें से हर प्रकार का संगीत में विशेष इतिहास और सांस्कृतिक सन्दर्भ होत हेगो। संगीत हर संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखत हेगो। पर यह भावनाओं को व्यक्त करन के शक्तिशाली माध्यम होत हेगो।